نفضل مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة، لأنها تفتح لي أبواب المعرفة في كل المجالات، من الفلسفة إلى العلوم، وتساعد في تنمية العقل والروح، الكتب بتعلمك وتفتح آفاقك، أما الفن، بالرغم من جماله، مش بيوفر نفس العمق الفكري اللي ممكن تلقاه في قراءة كتاب.